ⵇⵓⴷ ⵎⵡoⵙ ⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⵜⵉ ⴽoⵓⵏⴻⵏ. ⵉⵇⵎⴰ ⵢⴰⴳⴳⵀⴰ ⴷⵀⴰⵇⵣⴰⵡ. ⵜⴰⵎⴰ ⴷⴷⴻⵀⵜ ⵎⴷⵀⴰ. ⴷⴰⴳ ⴰⵍ ⴳⵀⴰⵣⴰⵡ ⵡⴰ ⵏⵉⵍⴼⴰⴷⴰ. ⵉⵇⵎⵡoⵙ ⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⵜⵉ. ⵙⴰ ⵏⴰⵏ. ⵀⴰ ⵔⴰ ⵜⴰⵏⵉ ⵢⴰⴳⴳoⵜ ⵏⴻⵏⴻ. ⵍⴻ ⴰⴳⴳⵀⴰ ⴳⵀⴰⴼⵉ ⵏⵜⵉⵜⵉ. ⵡⴻⵏⴷ ⴷⴷⴳⵀⴰⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⴻ. ⴼⵓⵀⵍⴻⴻⵔⵉⵜ. ⵉⵇⵎⵡoⵙ ⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⵜⵉ. ⵡⴰ ⵡⴰ ⵢⴰⵎoⵙⵏ ⵏⵜⴰⵔⵓⵔⴰ. ⵢⵉⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴻ. ⴷⴰⵇⴻ ⴷⵉⴳⵎⵉ ⵢⴰⵡⵉⵙⵓⵔⴰ. ⵎⵉⵢⴰⴳⵀⴰⵀⴰⴷ ⴷⴰⵇⴻ pⵓⵔⵢⴰ ⵡⴰⵉⵔ ⵎⵉⵢⴰⴳⵀⴰⵀⴰⴷ. ⵡⴰ ⵉⵙⴰⴷⴷⵓ ⴱⴳⵀⴻ ⴷⵓⵏⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔ ⵙⴰⵎⵀⴰⵔⴻⵜⴰⵏ. ⵡⴰ ⵢⴰⴽⵇⴰⵍ ⵏⴻⵏⴻ ⵏⵜⴰⵔⵓⵔⴰ. ⵢⵉⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴻ ⵀⴻⴻⵏ. ⵏⴷⴻ ⴷⵓⵏⴻⵜ. ⵎⵉⵢⴰⴳⵀⴰⴽⴽoⵜⴰⵏ. ⵡⴰ ⵢⴰⵎoⵙⵏ ⵏⴻⵏⴻ ⵏⵜⴰⵔⵓⵔⴰ. ⵢⵉⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴻ ⵀⴻⴻⵏ. ⴷⴰⵡⴰⵔ ⵡⴰⵇⵜⵉⵢⴰⵏ.